Ny tombotsoa azo amina baguette alongany a rehefa alaka hanina aminanjy anao a de mazaka maromaro izy, de ny tombotsoa azo avy amina fourchette ndreka afaka ahodikodignanao akeo raha ohatra hoe miinana paty anao de afaka mahazaka paty maro by sy igny, de kiso a azonao a handidididiana hanina ohatra hoe sarosarotra hohanina igny.